हमरे खयाल से मांस के काफी समय तक चलावे खातिर ओहके फ्रिज में डाली सही रहेला। एहसे ऊ काफी समय तक सुरक्षित रहेला।